Eewa kutya ohandi ningi ookaume ngahelipi novanhu vehefi vomoshilongo shambuletu nenge koitunda yopondje epulo oliwa ohandi yandje shelikwatelela keshivo lange eli ndina shaashi owapula naana nawa owahanga opo ndeya moshilongo metitatu loshivike twadja iyaa oukaume kange koshilongo oko ndali ko ndowishi ondeweetapo pomukalo watya ngaha ondamona nonda koneka kutya moshilongo omo ndali ihamupulwa omunhu ohatuti nee ngahelipi hano ohatuti momukalo kutya ihopula omuyeni nenge tutye omunhu wonhumba kutya owahala okuya peni shaashi ovanhu aveshe kunya ovelikololela ashike moutekinology nenge tutye moutekinika ngaashi naana hautakumwa tavalongifa kutya pamwe eengodi noshoyo natango oikwamalusheno imwepo oyo yawedwapo ngee ahala okuya poima ponumba nenge ena eshi ahala oku kalonga nenge okuye nande omofitola ota longifa yoo tuu natango tutye oikwamashina oyo taimupukulula ashishe osho ahala iyaa okutya nee kwaame ile paungame ookaume kange ondevamona pamukalo watya ngaha kutya ohandiya dadjala okambidja koshilongo shange namibia onda koneka nawa kutya namibia ngenge owatale pandjokonona ile tutye ngoo nee mu africa osho oshilongo osho oshilongo shiyadi ovapopi velaka loshindowishi nenge tutye aa germany mu africa Iyaa nonda koneka kutya ovehole oshilongo shetu opo nee ndillaandife nondi mone ookaume vahapu ohandi tulako okambidja kena epandela loshilongo shetu nena shaa ashike amononge aame vali handi tongo ndee ovo haveya kwaame tapula kutya ohh haiti mukwetu owadja ko namibia nenge okambidja aako owekakufa peni nena pamukalo watya ngaho omunhu okweeleeta nohatu tameke nee okutulapo eenghundwa pokati ketu fyee hatu tameke oukaume ketu fyee hatu topolelafana yoo natango eenomola deengodi nomalukalwa yoo natango oko aadja shoo osho nee oukaume wetu hautamekele oopo hano ondalongifa omukalo wokutulako okambidja kombada yange nenge ndekadjala oko taka nane tutye ngoo nee ovakalimo vomoshilongo osho shaashi ovehole oshilongo shetu oukaume wange hano konyala onditi kutya oweetwa ko kambindja nomadilaadilo aa ndalongifa opo ndivamone shaashi mo europe omo ndali ovanhu ihava poiwa navo ashike ngahenya shaashi oto dulu okwiifanenwa yoo natango opolifi shaashike topopi nomunhu kuhemushi shaashike weyapo puye ndee toti ongahelipi otapula tati aame topopi naame owahalelange shike oushiinge aaye nghikushi otopopi naame shike ove weeshinge otodulu okwiifanenwa opolifi kashifi omashendjo twiifanenwa opolifi shaashi otopopi nomunhu uhemushi yee inahala nenge kashili pahalo laye hano oshli shanyika oshiponga hano oukaume wange ondeweeta pamukalo wokutulamo okambidja koshilongo shetu iya omunhu eshi teya nee tapulange epulo shaashi kwaame ondamangulukila omunhu keshe nena pamukalo watya ngaho onda etapo oukaume pokati ketu neenghudwa yoo Nokutambulafana ile oku topolelafana eenomola deengodi hatu dengelafana shoo osho uwete ndaetapo oukaume notwa tameka okupopya nokweendafana handi vatalelepo komalukalwa oshoyo komaumbo avo tangi